Ebyokurya ei ndikukunda n'ebiriibwa, n'eshwiga, n'amoozi. <hesitation> Nibyo bindikurahuka kubona. Ahabwokuba ebindi byona nimbibu biitu ebiriibwa n'enki eshwiga n'enki, ebyo bindi hiihi okutunga naaza omu hantu hangye nimbibonaho. <hesitation>